Tarihi lesdi mai kanjum on hebanki wuro rome ha dubi temerre jue-didi e chappan e jui e tati. wuro Rome latti wuro mangol mardum tarihi ha duniyaaru je be nanata be mai ko hatoi.